<...>Ñy fiarovan-tenany ñy soky na ñy trandraky: -Voalohany, ñy fampiasany ñy fitaova fiarova anañany, -Manahaky anizay ñy fampiasany ñy holiny, -Eo avao koa ñy fahareta anañany noho fahaizany manaka noho ñy raha mialy aminy, -Manahaky anizay ñy fahaiza miala aminy ñy raha misy, -Manahaky anizay ñy fampiasany ñy loko mahazatsy, -Eo avao koa ñy fanañany fahareta na ñy faharetany ñy sakafony ñy biby<...>.